أتوقع إنه أكثر وظيفة راح أأدي فيها كويس إذا اشتغلتها هي وظيفة المعلمة، إني أكون مدرسة ومعلمة يعني أتوقع هذي الوظيفة بالنسبة لي راح تكون ممتعة جداً، لأني أنا أصلاً أحب فكرة التدريس وأحب ال- <hesitation> التعليم وعملية التعليم وكذا، فطبعاً أنا حابة مهنة التدريس لكن لو بيدي أختار إني أكون معلمة من بكرة.